Bathuheka omwa syabus esiwangatoka erimana nemihendo yabo niminene

Sa shasha shaaa shashasha

Erilhaba omwa bilaza ebikakolebawa omwa miyi yethu kutse omwa bipindi byethu. Eryeghesya abana emibiri yabo kutse ebindu ebyabatholere erikolha nge ebindu ebye byalha ngebi nomwana nayo inakulha erilhwa eka inanasi ekyindu ekye byalha ekyangayikolera.

Thikigha nabo okoshangesu shyabo nabo ibigha okoshethu ngokomundu Abathi atholere akghuthalhwewasi wakakighira okobandi nabo ibakiyirako ekindi

Omughulhu omunene ngathe nakesya ngatsuka bwalya esappa ingabirirya inga kesya

Thukakulhayabyo thuthoke eriminyerera omwa buthuku eh obo ekyabya kyikakolhwamu epasika thukakulhayayo eryubuka erilhubuka erya Mukama wethu yesu kirisito thuthuthoke eri kwama kwamania emithendere

Eryoya esyongyimba syethu likathuhighitha okwa amalhwere kandi likaleka ithwasosa ndeke omwa abandi bandu.

Kyikakuwathikaya eriminyerera nga wimine ghuthi omumaghalha

Nmhi nmhi, emibiri eyo buyitsotse eyo bambembetya bakakolha, bakakolha emibiri eyerikolha obuyonjo nerisomesya okwamitse mibuya neyo neyerikole neyeritakulha esyo latrine

Ebika, ithwe Ebyathukahera omwa Uganda muli emitsungwe, emiyembe nebitunda.

Thukathunga'gha erihabulhwa okubinimba, ithwathunga erigha ebyathutholere ithwakolha mumabwire nebyeri ghenderako

Eritsirika abana likabawathikaya erithendithunga esya ndwalha muthina muthina esikasira omo buthuku obo obwe emyaka mirere eya abana

Erikalha haghuma, imwakanirania, imewahabulhana, imwasabirana, omwalhanzo ebyo bikawathikaya abandu erikalha buholho

Omuthambo owalimo owerikolera omwa bulhambu bwethu owerikolera haghuma omwa bulhambu bwethu kundi thukabya ithukendihabulhana ithwakolha kyighuma na na maka wethu inyathunga obuholho ne mibiri yindi iyakoleka

Esukalinene ninyibi omwamibiri yethu yikathulethera amakoni manene neryo iyaleka ithwalwala neryo thukayisunza ithwakehyayo kutsibu kusangwa ibwa yikathulethera amakoni manene awali ngesukali.

Busana neriyirinda amalhwere awakathwasira ngemitsutsa eyebyenda

Eryomya amaghetse wathekire erikesya omukatimba kemibwa nerithemerera ebisuki ebiri okobuthalha

Ebihendeka okuli erihurubana esyongumbaghali esi kutsibu kusyondibitho syahghulhu kutsibu nesyombulho esyobakasaba erilhwa oko mwanya mughuma erihika okwa ghundi nisinene

Obuthuku bunene ngalhuhuka nga nga bilhuhuka ingaghenda ingalebererya omwa famu yayi neriminyerera ebyo ebisighalire ebya ngatholere erikolha

Bakaleka olhughanda olho omulhume ilhwakanya lhuba, erilhukanya lhuba okwa mulhume, aliriryo neryo akathabanguko kakakanya omwa muyi oyo mwa kutsibu amabiri thahya bakali banene kundi mukabya imwamabiribya erithendi yitheghererania linene.

Poor voice

Byabiriletha Obulingirirania okwa bakyara baghenzi bukuwabo neri minyerera indi abakyara nabo bangana mbembethya nga balhume kuba kakolha

Thwangathendekwa ithwaba ithwathendeka abana eribathendeka nibalethera abembembetya abe ebyo obuhangwa neryo ibabakangirirya ebyobuhangwa bwethu nethu ithwongerako eribya ithune mubathendeka.

Thukasagha erirwalya oghundu mundu oyikere hakuhi nawu.

Ebyalya ngabitsumba, inabihirako omwa friji, ebindi inabikalirira, ebindi ingabyokya ingabibika omwa mwanya owahenirye, omwa bakuli eyihenirye nebindi inga byumya.

Batholere ibahiraho ebifuviro, ibinatholerene okwa abo abana abakapuma abana abalema, neryo kandi omu thendekera omo ibahiraho emibere eya abalema bano bangathoka eriwathikibwa omwa kyindu kyosi kyosi ekyabangabya ibakayitsutsa.

Ebindu ebyo bikalethaho obuholho okwa abandu abosi neryo kandi imwasighalha imunanzene isihali erikurakurana.

No voice

Nabakali na abana abalerebalere obobukali abambesa omughulhu omunene bakabasosolha kutse eribaghonera

Namalhwalha ngatsuka erinywa omubatsi wekyiyira kwihi ingalya ebinini byamalema neru ingathibitha okwithambiriro

Ebibuya ebyerithahya abakali banene bikaleka iwabutha abana banene iwathunga irisikibwa okobulhambo Kandi nemibiri yaghu eyeka yikanguhirawa erikoleka ebibi bikalhwamo amalhwa omobakali erighayangana omobana aaa nerihembahemba eryemibatsi

Kikalethawagha eriyikukumirira hayimerere isiwangatambulha

Litholere ithwayitsungira omwa mibiri eyerisangasangana erikolha esyondeko ithwe ngabaaabandu abikere omwa kipindi kighuma esyondeko esyo syathukahanuliramo ebindu ebyangathuletera aa obuholho baithu nkandi ithunemukania nabandu abathawithe buholho ithunemubabudabuda

Yikalheka omundu inayowa nabi kandi amalengekania wiwe inaghenda kithyakitya

Tukatunga ebisoro nge syambene esyambulhi esyombunu esyombulhi esyasungura esyapanya nesindi nesindinesindi

Omwikolera haghuma akaleka engulhakulhana iyabanika omwa bulhambo bwethu.

Kyikawatikaya okwithindilwalha obulhwere.

Hwahhhhh

Obulengekania babu nobulengekania bwethu sibulitsemira omumbesa oyukambalha mbalhi kundi omwaculture yet simuli omundu oyutholere eryambalha embalhi

Abana balherye bakegha erimba erihotholha emisathu eyo mupiira eritsumba nebindi nebindi

Ebyekisomo mwebimana abana bamikalha eka aha bwebirimo bibiri nengulhakulhana muyakeherera

Leryoya ndeke iwalhangira ghuthi wamahenia kwesi ighuwa omwangyacha nomwithungyi nomwigholhu omwakiro ighuwa kasathu